Nnon nne-nkae ari ano afo ka ojimi mbi Etung ka Bindeghe-Ekim oyen nne-nkae esob-esobe monche nne-nkae ńyo oroko. Monche ano aki biri kpa ndip-i-nju éye, ndip-i-nja na obira kpa onōk oyen ndip-i-nju ochek ndip-i-nju éye ken akpegha abik na ari o. Ndip-i-nju éye ken ayua ane ari ángo ndip-i-nju éye ken ajugha biji areh áfo o ndip-i-nju éye ken ane ma kpe âkpok amán omanghe nji aruna se amenghe nji anik ari éreh áfor o ndip-i-nju eye ken ndip-i-nju n̄yi acheb ane o akak ane ncheb o-ka obiri ye erong na ekpin éje ka eyam ekpin ēje oyin̄ ye nnon monche nne-nkae n̄yo ari sobe-sōbe nyo akpi nyen ekpin chak abira nna efong n monche nne-nkae n̄yo āfor ari monche chan̄ ajena asa-sa monche nne-nkae ńyo mfa ari monche n̄yo akpi ejimi kpe ene atuk ane akera nyen ekikere na monche nne-nkae ńyo abik nne ndum ākor aki ka nj nno nkor e. Echi a ka onōk okor ye. Ebu monche nne-nkae n̄yo akpi eyim bi mfa feb. ka biji okōk áno ye āno óba ki ka nju ye nfone aki yim a okpin̄ nyen ekpin because edu áfor aki kare emem nju ēyā aki kumi na emem. Nju éyā nnon areh ano āfor onor na oki kumi ka nju éya. Abon ama aki kwē afon a ekikere akare a fona nga ti ba ńyi áfor se ndip-i-nju ereh ari ekāk asi ndip-i-nju. Echi amonche nne-nkae onor asik na obira obira ekpin éje mbinghe eye abi akpi mbinghi nyi nno a ken okor oki ka nju eyenghe ojok afor oti eku okpó. okor monche nne-nkae ńyo ayugha akpan eyumi nchort eja chak ayugha before omenghe okagha ka afanikon̄. so nne ndum kpe ka na arum eri a mfa-mfa ane arum oyana monche ńyo nne-nkae oshire kpe oshire se ka. ji oki kor nne ndum afor achiba ashira se chan. Echi a ka monche nne ndum ndum nyo okord ye. Eyenghe eyenghe monche nne-nkae nyo anód a enobe nyene nne ndum ndum mmone ngunghe. Nyo a kpi nyo aki fi ye gȯghe obira ano ndip-i-nju obid a ekpin nji mmone ngunghe ányo áfor. Mmone ngunghe ńyo ari mmone ngunghe ngunghe nyo nno. Akpi ekak asi ekpin ammone ngunghe nyo ari mmone ngunghe nyo ebu njen na ye mmo foń afanikon̄ abon ame nyen ayún na abon ame aki fon̄ a na nnon eri eyenghe oki je ka finá eyenghe nju éya aki chad eyenghe oyua nne oki kume ka ndip-i-nju eya so na nnon oshu bún monche kpe bagha mmone-ngunghe kpe bagha monche nne-nkae ńyo ashi nyim n̄yo anod a kume na ndum a kume na nne ndum or ńyo ashi njim ńyi anód a foń nkae ka nju a surpose aki biri goghe. ken akor. AKi biri goghe. ábib ane ka ndip ka arip-oju ndip-i-nju ńyi ndip-i-nju nyi ken akor atem na nnon eri ano.